Ua ho'okumu'ia nā awāwa apau a kekahi mau kahawai. Ua helelei mau ua maluna a mawaena o nā mauna a e ho'okumu nā ua i nā awāwa papalalo. Nui mau ma'ukele uluwehi ma nā awāwa o Hawai'i nei apau.